Ny omby vavy na ny osy vavy de mafantatra ny tompony, indrindra moa ny omby vavy refa izy avy niteraka, raha ohatra zao oe tsy tompony no mitery ny ronono eo amin'azy eo de dakany na tsy mety izy fa masiaka be, ary ny fanehoan'ny omby vavy ny fireketam-pony de amin'ny alalan'ny filelafana ny volon'ny olona zay tiany.